Kafa. Nga pò rot kwà cet shɨngkafa. Mpì cet kɨ shɨnkkafa mwa shɨkèt-shɨkèt. Kò gha cèt kɨ mwir mwa, ka can tɨmatɨs mwa gha lɛe ɗɨ gak, ko ghà cet, ɓe nga yali ɓe nga fara kɨ sur kɨ mwiri, ɓe nga can albasa ng le mbut mwìri. Nga can albasa nga le mɓut mwìri, ɓe ngaa, albasa kɨ sur ki mwiri, ɓà jɨ kɨ tɨmatɨs ngà gwak mwa nga le ɗɨ. Ko ɗa mwa sur, ɓe nga jɨ kɨ mɓuɓ mwa nga le nɨng tɨmatɨs ɗa. Ɓang ɓe nga lè, kɨ sur ket-ket, ɓe nga jɨ nga ɗo am. Ɓe am kɨ filɨ, ɓa vwang shɨngkafa. Mpì ye nga vwang shɨngkafa, kà gyir yɨl kɨni ko nɨ put ɗɨ, ɓang ɓa njà kwak ɗi, ɓe kɨ nùngɨ, ɓe ɗa kɨ nùng ɗo ɗa. To, shɨngkafa kwat, akwei ko gha met cet kɨnɨ shɨ pùk tɨmatɨs ko nyɨ, ko gha se. Mɨ nyi pùk tɨmatɨs ka. Ɓa gha cɨn pùkghɨ <hesitation> tɨmatɨs fa. A gwak tɨmatɨs fa mwa, ɓa le shambe mwa kɨ albasa mwa, gha can mwa, ɓa met kɨnɨ injin. Injɨn nyɨ gwak ngha, ɓa ja sur, ɓa ja ɗo mwiri, ka sur, ko gha cɨn pùk fa ko nyɨ nung. Kaɗang puk fa kɨ nung, ba yak. Kaɗang pùk stew, tɨmatɨs fa kɨ nung, ɓe gha yakɨ, a yak, a ni kɨ nùng sosei ɓa yak ɓa ni kɨ fil ner kɨ cokali. Kaɗang kɨ fil ner kɨ cokali ɓa man te pùk fa kɨ sur ɗo ɗa. Kɨ sur ɗo ɗa, Ɓe àm nam ye, mu yal ɓu cèt nam ɓe mu yɨt, mu mu mu mu ɓwir am kɨni, ɓe mu ɗap ko mu ɗo mɓut pùk tɨmatɨs kɨni. Ɓang ɓe kɨ jɨ kɨ nung, ɓang ɓe mu tùm kɨnɨ. Mu tùm kɨni, ɓang ɓe mu jɨ mu mu mu mu mu mu mu le shɨngkafa ka wus, ko kɨ fìl wuuuu, ɓe mu shwat. Kaɗang ye shɨngkafa mɨ mɨ mɨ kèn kɨ mùnu mu màr kɨ yɨl kɨ yiɨ nyi, ɓe mu gyir yɨl kɨni, mpì ko matang mu se ɓe mu kat yɨl kat. Ɓe mu gyir yɨl kɨni lèbè ɗang kù nju cet ɗɨ. Ɗang kaɗang mu cèt ken kò ye gomnatì ɗo cɨn, ɓe mu mu mu mu fil kɨ wus, ɓe mu vwang gakɨ, ɓe mu jù cet gàk. Ɓe mu tùm kɨni, ɓe ko ɗa kɨ nuǹg ɗo ɗa. Akwei shingkafa ce kwat, kò mu met cet kɨnɨ. Mpì shɨngkafa ngan nga man mwa, ko mu met cet kɨni mwa nang tè shɨngkafa sur-sùr. Ko ra, gha sit mbì kang kɨni mwa, kɨ gha sit kukumba mwa, mpì ye a me cèt kɨ ɗa, kò ka kang kɨ mwa ɗo ɗa. Ɓe gha cèt mɨ sur-sùr ɗa ɓe gha <hesitation> ɗap mwir langkang. Ko yedda ngana nga man mɨ na ɗo ɗa. Nga me cet kɨni ɓe nga ɗap shɨngkafa sùr-sur ɓe nga ɗap mwir langkang, ɓe nga sur shɨngkafa ɗa ner kɨ mwir langkang. Ngan ka ran vwabg kɨni ka. Ɓe nga ɗo ɗin mwir langkang ɓe nga sùr. Nga sur ɗa, ɓe nga tùm kɨnɨ a, ɓang ɓe nga kang mbì kang-kàng shɨngkafa ne ye Mu yal ɓe mu kang ku cèt mbì sur-sùr ɗa mwa, mpì gha sit bi gha cɨn kɨnɨ shɨk mwa. A sit kabègi mwa kɨ karot mwa kɨ kɨ kukumba mwa, kɨ nghɨrm kò nasara mwa nang kò nghɨm nyɨ ɗa, ɓa cɨn mwa, ɓa kang mwa, ka jà a kang bɨ ɗa mwa ɓa luk am dit. Ɓang ɓe a ja ɗo am lok ɓang ɓe gha cet ɓang ɓe a kwak, a jà kwak shɨngkafa ɗa kake bɨ ɗa mwa, ɓang ɓa a yɨt ɗɨ pì ye mu nang ɗa tè shìngkàfà sur-sùr ɗo ɗa. Ɓang ɓa jà, a jà cet ɗa ɓa kang bɨ ɗa mwa, ɓang ɓe kɨ nungnɨ, ɓe kɨ bar shɨngkàfà sur-sùr ɗo ɗa, ɓe ko ɗa nyi ɗo ko ɗa nkwàng kɨni pet. Dang lokaci ce ɓe mɨ go ce pet ɗi, ɓe kɨ ɗap, kɨ vwang shɨngkafa wàlàk-wàlàk, ɓang ɓe ɗap kwak mɓut mwirɨ. Ɓe jɨ kɨ mwir ɗo kake gàk. Càn albasa mwa ɓang ɓe le gàk, ɓe tè ɗa cèt shɨngkafa. Kò ɗa ɗò mu nang te shɨnkafa kɨ ngò cor mwa ɗo ɗa. Ɓe mwa cet a mpì ye ɗo mwir ɓang ɓa cèt ɓa se ɗo ɗa. Ɗang kò nyɨ ɗa mwa, ɓe mu cèt a, ɓe mu cèt ko ku ncèt ɗɨ, ɓe mu sur ɗa mwa ɓe shang mùn. Mpì ye shɨngkafa, akwei kò gurm mwa sɨn, ko ne mwa cèt, koo bɨ ce ɓa cèt ngurm mwa, ɓe ɗa mwa, a cèt mwa, ka ya me cèt kɨnɨ kɨ nàm kì e? Ka gha me cet kɨnɨ kɨ nàm nghɨ e, se gha sur nam ɗa mwa ɓang ma. Ɗang ka jà cèt shɨngkafa ɗa, kà cɨn pùk kɨni. To ko gurm kɨ cet ɗɨ a ja le <hesitation> maggi marala bi mwa kà le bi mwa nèr kɨnɨ. Bi a kang mwa. A la ɓa tap. kwa kɨɨnɨ, mantang warng kat. A gam kɨn fa ka gam-gam. Kaɗang ya pò cɨn kɨ gam kɨ kɨn ka gam-gam, ɓe kɨn karan yè mbìse fa kaɓang. Kuma magi ɓa tàng ɗà le ɓang. Mpì karan yè kɨni ka. Kɨ yè dungdung ɓe kɨ shang ka. Kɨ yè tong-tong ɓang, ko mantang kɨn warng kat. Mpì kɨɨni, nyɨ pò dùn kɨ mbìse. Ko kɨɨnɨ kara a le kɨn warng mɓut mbìse, ɓe mbìse fa nyɨ karan shang ka. To a cèt bɨ ɗa mwa a, ɓa ni gurm kɨ jɨ kɨ cam ɓe shang nyɨ, ɓang ɓe gha cèt shɨ̀ngkafa fa ɗo ɗa. Ko ce, la ci ce ɓa cet shɨngkafa ɓa kang kɨ nghɨrmɨ. Ɓa fɨ le nghɨrm ɗa ka wusɨ, ko nghɨrm nyɨ fil, kwa vwang nghɨrm, ka ɗen, ɗang ka ya vwang shɨngkafa, <hesitation> gha cèt shɨngkafa ko kɨ fil ɓa vwang, ɓe ghà me kang kɨnɨ kɨ nghɨrm ɗo ɗa, ɓa jàà, a cet bɨ ɗa mwa ɓa kang mwa. Ɓa cɨk tɨmatɨs fa mwa, kɨ bɨ ɗa mwa kap, ɓa jà kang mwa, ɓe shɨngkafa, gha rɨga gha gha le ko kɨ fil ɓang. Nghɨrmɨ, kɨ riga kɨ nùng ɗang kɨ nùng sosei ka. Mpì ye nghɨrmɨ kɨ nung sosei, a jà kang mwa kɨ shɨngkafa, ɓe kɨ yal ɓe ɓet, ko tong pètèr. Pak ɓa cɨn a ɗa ɓe cir tùt ndɨrɨ. Ɗang gha ce nghɨrm fa tòng-tòng. Ko nyɨ nùng, ɗang nùng kaɓang. Shɨngkafa manta lae kɨ nyɨ nùng sosei kat. Mpì kaɗang shɨngkafa fa kɨ met nung, ka jà me kang kɨnɨ kɨ mpògak kɨ nghɨrm ɗa, ɓe tong ɓètèr ɓang ɓe la tùt. Kɨ tùt ɗa ɓe kɨ dùn ɗo ɗa. Ɓe karan shang ka. A tap ka, yi <hesitation> mwa tong ngwàb-ngwàb. Kwa jà kang mwa, ɓe nyɨ met ko nyɨ dɨm nyɨ nùng ririt. Mpì ko mantang tùt ko dùn mbìse, mpì mbìse kɨ dun, kɨ tut ɗɨ ɓe kɨ dùn ɗo ɗa. Ɓe fwep kɨnɨ kɨ shang ka. Gha ma shɨke gha ma gha karan shang gha ka se shɨngkafa ɗa kaɓang. Mpì ye ghɨrmɨ, mwa kang kɨ shingkafa ɗang kɨ tut ɗɨ ɓe gha ba se ka. Ɗang gha cèt mwa ka cet mwa ko kɨ nùng pet-pet ɓe gha iya kɨ se kɨni, ɓe kɨ shang. Mpì go ce pet ɗi, ɓe kɨ cèt mɨ nyi, ɓe lè nam mwa, kɨnyi lè ɓub mwa pet. Go ce pet ɗi, ɓe nam kɨni ɗo nghɨrmɨ. Ɓa nga kat, go ce ɓe kɨ ka nghɨrmɨ, ɓe tè gyì kat <hesitation> nam ko gyɨ kang kɨ shingkafa ɗo ɗa. Mɨ go ce kɨ cèt shɨngkafa kɨni gàk kɨ nghɨrm ka, ɓe nyi ɓe se ka. Go ce kɨ cèt shingkafa kɨ nghɨrm ɗang kɨy se ɗɨ. Mɨ go ce kɨ cèt nghɨrm zala ɓe nyi ɓe se ka. Se dei mu kang mwa, mu kang mwa dei-dei. Go ce ɓe le nghɨrm warng. Go ce ɓe le nghɨrm warng ka. Go ce ɓe le nghɨrm tong-tong, kwi kàt lok lok lok lok. Mpì te kìy bà kiy ndi shang shingkafa nè ye, ye gha cèt ɗa. A cɨn a ɓe shang ngha. Ɓang ɓa ɓa se bi fa. Mpì ye cɨn a ɓe shang nghà ka se ɗɨ. Mpì